ציין פיץ ווערט גענוצט צו פיצן און אויסרייניגן די ציינער. מ'לייגט עס ארויף אויף א ציין בארשט, און מ'- מ- מ- און מ'פיצט אויס די ציינער מיט עס. ס'נעמט ארויס די דזשערמס, און ס'מאכט אז די ציינער זאלן ווערן ריין.